امم والله أخر كتاب قريته كان فن اللامبالاه وقريته من سنتين لأنه أنا ما عندي وقت أقرأ كتبه ومشغولة وهو كتاب ممتاز فيه مفاهيم جديدة. يفتح العيون على مواضيع يديدة. وبعد أن فيه جانب نفسي عود. وبيكون ممتع حق القراء يعني خصوصا القراء اليدد وجذي.